A s'di chë tüti i can a sun periculus, ch'a mordu, ma al e pa vera, la a dipend dai pruprietari, da cum a tratu le i can, s'a i tratu bin i can a sun brau